طريقة صنع سندوتش بسيط من الممكن إن أنت يكون عندك بيض أو يكون عندك جبنة فا أنت هتحمص رغيف العيش او هتجيب رغيف عيش جاهز وتبدأ ت ـ تحط فيه ال ـ الحاجة اللي عندك وممكن تحط شرايح من الخيار أو الطماطم وبعدين ـ أو الجرجير أو الحاجات الخضرا بشكل عام أو الزتون وبعدين تبدأ تلف السندوتش وممكن تلفه بورقة أو أي حاجة وتبدأ تاكله.